מַרְחְבָּא בִּיכּוּם פִי מְדִינְתִי הַמּוּפַדָּלָה, אֱלְדַאר אַלבַּיְדָא גַנְבְּדָּאוּ גּוּלְתְּנָא מִן גּ'אמַע אַלחַסַּן אַתְתַּאנִי תֻּחְפַּה מִעמָארִיָּה עָלָמִיָּה, קִתְבִּין עֻזְמַת הַפֻּןּ הַמַּרְבִּגִּי. וּמִתַּמָּא גַּאנְדּוּזוּ לַלְחֻבּוּס פִיֵן גַּתְקִתַּאשְפּוּוּ אַלְאָסְוּאק אַלְתַקְלִידִיָּה וְהַדּוּאוּء דִיַּל הַמְּדִינָה הַקַּדִימָה וְהַגְּדִידָה, וְגַאנְסַאלִיוּ גּוּלְתְּנָא פִי קוֹרְנִיש דִיַּל עַיִן אַלְדִיַאבּ בַּשּׁ תִּשּוּפוּוּ הַגַּ'נְבּ אַלְעַסְרִי וְהַחַיַאת אַללַיִלִיָּה דִיַּל קַאזָא וְתִסְתַמְתְּעוּוּ מִן נַצַּר אַלְבַּחְר, הַדִּיּ שִי קִיְעַטִי לִיכּוּם פִיקְרָה זְווִינָה עַל הַרוּח דִיַּל הַמְּדִינָה.